Ina makemake koʻu hoa e lilo i kahi kanaka maikaʻi e kakau pono paha ia ia e hele ina papa. aiʻole hele ma ke kamepila e huli pehea ia ia ke hoʻomaikaʻi i kana kakau ana aiʻole noi i kana mau kumu no ke kokua.